لازم الانسان يكون متفائل دائمن حتى بل الشغلات الي اصيغلو مزعجة لان الشئم ما غاح يفيدو بشي اما انو اكون متفائل بل الشغلات التصيغلو احست حتى ما يفكر بل الشغلات المزعجة ويتعب تفكيرو خلايانو تتعب فيفكر دائمن يتفائل بل الخير يغشع اش مخبيلو المستقبل.